إذا كانت الرحلة لزيارة المريخ تستغرق سنة مشان بضعة أيام زيارة ، بالنسبة لي أمر جدا صعب لأنو سنة من عمري مدة طويلة أفضل اني أقضيها مع الأهل نسولف سوي ، أيضا الزيارة زيارة الفضاء تحتوي علي العديد من المخاطر ، لكن إذا كانت الرحلة فريدة من نوعها مو مشكلة ليش لا.